बिल्ली और कुत्ते के बीच बहुत जादा अंतर है। जैसे बिल्ली होती है वो तो आजाद होती है। और कुत्ता जहां उसका मालिक ले जाएगा वहीं जाएगा।